किंगफिशर ऐसा पक्षी है जो मछली पकड़ने के लिए अपनी खास गोताखोरी की क्षमता के लिए जाना जातो है। किंगफिशर और उसकी मछली पकड़ने की ताकत रहने का स्थान यह पक्षी जीवन नदियाँ और तालाबों के किनारे पाया जाता है। अक्सर ऐसे स्थान पर रहते हैं। जहाँ पानी साफ हो और मछलियाँ सतह के पास हों। मछली पकड़ने की प्रक्रिया पानी पर ध्यान केंद्रित पेड़ की शाखा या उसकी मन की जगह पर बैठकर पानी में मछलियों की हरकतें पर नजर रखत है। तेज गति से गोता: मछली का चोंच लंबी और नुकीली होत हैं। जो मछली को पकड़ने में मदद करत है। पानी से बाहर निकलना। मछली को पानी से निकालने के बाद यह तुरंत निकल आती है। और सुरक्षित स्थान पर जाकर खात है।